بنصحه إنه ما يناظر الجوال ولا أي شيء في إضاءة جبل بساعة مثلاً من أنه بيدخل ينام، ما يناظر أي شيء في إضاءة، والمكان يكون جداً مظلم، يكون هادي، وإنه يحاول ينام ما يفكر، وإنه يعني ما يحرك حاله لين مثلاً تلت ساعة وجتها بيجدر ينام.